Ore remen ya' konun ti'i ore oros ti'i rakel <hesitation> tu nambili <hesitation> apane to mesin apa, <hesitation> mameke paka, tan ore mameke ondey lima ten to pimabersih ore mamepe ondey lima <hesitation> tan musti mate'es te ya' tu maiha <laughs>